To a yiɗi dabaraji deftere a heban iri se a wogga se a fudda dabaraji deftere amma a fudday dabareji me be deftere manga se a waada dara se to a timmini be deftere manga me se a fudda dabaraji me daraji deftere petel petel se a haba se heba dara bandira deftere manga may.